Ман дар бораи ошхонаи Марокко маълумоти зиёд надорам. Мехоҳам бештар дар бораи хӯрокҳои анъанавӣ ва маззаҳои махсуси он омӯзам. Медонам, ки онҳо ба истифодаи специяҳои гуногун ва гиёҳҳои хушбӯй аҳамият медиҳанд. Умедворам, ки фурсати хуб пайдо кунам ва бештар шинос шавам.